मछली आवाजों का जरिया संवाद करदिन। ये मा से कुछ आवाज इंसानों थें सुणाये नी देंदी। मछली पुर, क्रॉक, प्रॉक, क्लिक, ग्रंट्स, प्लॉफ या चीख जनी आवाज निकालिक बात करदिन। टॉड फिश गीत गैक बातचीत करदिन। वखी हेरिंग मछली अफणा पाचन तंत्र कू इस्तेमाल करीक संवाद करदिन। कुछ मछली विद्युत् संकेतों का माध्यम से एक दूसरा थें चेतावनी भेजदिन।